O’zim bilan yordamga chaqiradigan hushtak va tez shishadigan kemacha, balonlarni olib olgan bo’lardim. Shu bilan birga qayiqda o’zim uchun ozuqa va ko’proq suv yig’ib olgan bo’lardim.